Mwiri wephoka, mwiri wa kavi, mwiri wa kararu, mwiri wa kana, mwiri wa katana, mwiri- i- i wa thita, mwiri wa mtandatu, mwiri wa mnane, mwiri wa kenda, mwiri wa ikumi, mwiri wa ikumi na kamwi, mwiri wa ikumi na kavi.